Omwaaka nyowe nkanye obu nkuba nsomere, ninsoma amasomo gekitabo ekiri kweera, nsobola kusoma ha nfumu, nsobola nsobola kusoma ha Kuruga, niho aho, mubwoomeezi bwange nyowe niinihira naakasoma ebitabo nka bisatu.